Ny saosy tômaty na tomate boaty ndreky afaka tairizigny elaela ra ôhatra izy hoe vidina avy amin'ny labotiky na boutique regny, tômaty zegny afaka ambela jusqu'à hoe izy lany daty fa izy ko efa nisokafina a tsy tsara ambela ela fa lasa maratra e, satria mora indiran-drivotra le tômaty boty na saosy tômaty zegny, farafaelany izy koa efa nisokafany roa andro fogna ampesa ra miotran'ny izegny de lasa <hesitation> ratsy tômaty boaty zegny.